Azafady edy ngiahy amboanahy hanigny mbô sao de mba afaka rabezinà fao za io somary misy raha n- rahan'ny rahan'izy e- mission mission tsy maintsy atako de mbô karakaray hely azafady e! Izy ka tsy sarotro atao aby, izy kaofa amiana hanigny maraindrainy ndraiky hariva fa pare mety mantsagna izy mandeha mirendrarendra akagny foagna.